<hesitation> Noomanya hariho- obu bukuhika okareeba oti a ahu naahika ensi eri nk’eyaayanga, hatiiya hariho orunaku nkaba ndy’okwe omukyaro anti kunaabiire ndy'omukyaro, nka nintuura na mukaaka wangye <hesitation> hatiiya hiija habaho orunaku rumwe, nkaba kyaryo omu nkani nkaninshoma ndi mu secondary <hesitation> kunaaabiire ndi na mukaaka omuka abandi baka batarimu hati naaza akuba akayakuzire ariinye ndikumureeberera obwe bwire nkandyp omu vaaka ntakabwine kyokukora ja- ndikusiiba omuka, life or ombera y'ekyaro n'ogimanya n'embera y'okweyiya mbwenu kunaabiire ndyaho, naaza omuka ndy'omuka naareeba hatiine ekirimu ky'okurya Ndimu namu ndimu namukaaka wangye <hesitation> tiinyine sente, abandi tibarimu kandi obw'obwire enjura akasiiba neerwa kwiha ekasiiba neegwa kwiha akasheeshe mpaka omumwazo, mukaaka aryaha arwire tiinyine simu naareeba nti embeera yaayanga mazima nti ahinaahika byaguma, ob’omuka boona baka batarimu hiine ahi bagiire omusafaari turimu babiri, nkahurira nkahurira naashaasha konka naaguma nk'omwana, nkagumira aha muntu mukuru ou naabiire nyine omunju twagyezaho twayiiya naaza omuba omuba omuba omuba neighbors abaturya bariranywa, naareeba naayiyayo akokudya, konka orw'orunaku nka- nkareeba nti embeera ekayaayangire mazima, orworunaku tindirwebwa